Thukanywa amaghetse eryongera okwa bike ebithwabirirya

Erikangirirya abana babo be edini, nuko bakule ibanasi Nyamuhanga kandi nerikangiriryabo esyangeso mbuya.

Sichitholere Kandi chikaletewa nobunaku

Amathendekero mwakingwa neryo abathendekwa bamikalha eka eriwunza ebirimo bibiri neryo bamasubirira enyuma

Ryerilhangira indi abalema bamathunga obuthendekwa obubatholere ngokubali

Ngakaya omuliru akabya abiryaka inimya esafuliya yayi inoyayu ndeke ingatekako amaghetse neryo ingatekagho koliko akabya abiripanza neryo ingatsumba obundu byaghi

Erikalha thunamubahumulikania neribawathikya.

Eribahererya ebiyithawa ebyabakayithagha kandi nerihabulhabo nerihumulikaniabo

Amasukuru mwakinga abana mobabya isibangathashayenda okomasukuru bakayathunga obwesibwa

Erimuwathikya okwi kulhakulhania ekyipindi erilhaba omwabihanulhu byabu

Ngakuningira ebyalya ndeke, inoyabyo ndeke kandi inatsumbabyo ndeke ibyasya.

Ngendireka eribya ingabyanayo haguma kandi ingendireka erisatha haghuma nayo omwa mibere yosi

Erihereryabo ebindu ebyerikolesya omwa mathendekero kandi nerihiramo emibere eyithabasumbugha nuko bangasoma ngabandi.

Ebiro ebinene thukalekera amghetse embulha yikawa ahandi thukakesaya ithwahumulikana

Omwembembetya mubuya atholere inabya ekyerileberyako kandi inabya muyiketherwa oko bandu biwe.

Ngatsuka bwalya ekyakiro kandi ngabyangakesya ingatsuka bwasaba

Emibiri yikanguha erikoleka kundi hakabya ihali abandubanene omumiyi neryo abawathikania erikolera haghuma

Kyi kyikalethera omubiri erikolha ndeke eryemikyi kandi nerikolha ndeke eryo musasi omu mubiri waghi

Ngalekaya amaghetse omwa Tanga ninga okwasya sapiki neryo kandi inathekagho omwa syambido eribikagho ndeke

Abambesa bakathunga ama kule ibakyine balere, abambesa abanene sibalithunga obweghesibwa obwo mughaso oweri soma

Abandu bakanasenda ngomwa syonyusi syabirisulha kutsibu ahandi ebyalya byabo ibyasenda busana nemigheri minene, kandi emigheri eyi iyasendya nemiyi yabo.

Ebekedo, esyo fene, omutakafire, amapira, emiyembe

Abanene bakalima abyalya neryo Kandi ibaghulyabyo omwabuthale Ibathunga esente nabandi Ibathunga esente erilhaba omobuthungyi obwebisoro

Eribuyirirana na bana babu kandi ibabeghesya esyangesu mbuya neri basomesya edini nuku bakule ibanasaghire Nyamuhanga

Embere omwa birimo bithano ngesabya inabirighulha emotoka, kandi inabirihimba omuyi wayi.

Abakali batholere erihindana haghuma nebithongole ibakolha ebibo, nesyongetha, ibangana ghulya kandi ibambalha kandi ibathunga esyo sente.

Abaghendesha abeshangumbaghali abandi bakasighendaya ibanathamire Kandi neshyombalho shetho nimbi sisiritheke

Emisabe yi kahumulikanaya abandu neri basubya oko mukama kandi iya balethera no obuholho

Eribahambira kinyamikaka kandi ibaheka amakulhe awabathayithakanizirye

Eryigha erikolesya ebyalha omwa mibiri ngeyerigha ekyiharani, erisona esya ngetha, erilhuka ebibo.

Kyikawatikayabo iritunga obwoghesibwa okwabulhwere kandi nemibere eyawangayirindira bwomo nabo ababiributunga ibatunga edawa yalhuba

Bukaletha engulhakulhana omwamalhambo ethu nesyosuburo sikakulhakulhana nesyombulho sikabanika omwamakethu

Eriramukya eriwathikya abathiyithoka erisabira abalhwere omwa malhambo kandi nerisunzira abandi bwo buholho

Bikawathikaya erihererya abandu bemibiri neryo ibakolera omwa bithunga byabo neryo ibathunga eribyaho ndeke.

Likiha omwabandu mwobiyisiwa nobuyiketherwa namazima neryo obwalethere omundu erilengekania kutsibu

Ebiro byeribughirira esyeyenga kowaya esyo ngyimba syayi ingatakanizya ne nyumba yayi

Kyikakanganaya esya ngeso mbuya ahakathikathiketho nabakulhu bethu kandi ikyaleka ithwigha amahano erilhwa omwa bakulhu bethu.